<hesitation> keh nan nfag duri nsid ba sasa nzang bang keni mai nzang re kah, a kene anau hah mannam anau mannam so she re bang sanu dang sid kenu she ri mari ku nzang yeh a beh ziu ri wuh mai ku yeu waa mai, ama ziu nrig banf zang yeh ziu ti nbad zang mang jirimang ba yeh mang jirijaimang waa mai keh yeh ku janazadri su nyah dang wuruwa ziun asammari nyeh dang ku wuru waa nzam nrig ban sah hah mzang a ri wuh mai vo yeh wuh yeh wuh yak dang shaa wuh shi anang bu ku shad she a sam mari yek nyeh dang shaa wuu amng shashe, ku bang mari yek nyeh dang shaa wuh shaa wu dang dang yeh wu asam amri, ko a keh beh ri nbam zang wuu mang mai zam nyah yawhai ntag yari bah ku fum mai nban zang wuu mang asammar yeh koh bai she, bai bangdang mai ku wuh ku yeh dag shaa wuu hah shaa wuu ku yeh dag sgaa wuu hah shaa wuu hah dang ku ba ku fum zang mai nbad wuu mang kiri kaimag abu yau penu Nmzi bang wuu yeh jasna zaa sri yeh shi beh siu bang, bang shaa mai bang she beh shalah zang wuu bang bamng wuh dang nai nbad mai wuh bai ky yah nye sang wah bai nye nəm ri ku yeh ah, to ama bang mai nzam akeh she neh beh she a yeh a rig yeh shene bu bu waa maishe mpar nzam nrig bad ku qah na, sab mai ba wuh yeh rig yah seh shu kani ba besh a yeh rig yah she hah yeh yah bushu bani jana jana zaa dri ku mah beshu bani ba wuh bani kani ba ni beh bania banf rig yah she hah na mang rig she beh shu jai a yeh rig wab dri ma sid dau ba she damo wabayeh mang nzang to, tun dah nbang gan bzai rig hah nrig ban kah sah hah, ama nsam asam mari a ku yah ba bei shaa wuu hah re a ku yeh kad mai penu penu aka rig yah kari hah kirikai mang nmai nzam wuruwa nzam nrig ban ku re, ama shaa wuu hah ba ku fam zang mang nbanzang bang wuu ang ku zam zmang a kenu she wa yeh bang wuu jaan zaa dri beh ke shi eyh rig yah shi nai re, wuti zam zang nfam mai mzang jana zaawa jana kah kah dang dai mai tri ku wuh bang dang dai mai bai beshu she yah yeh ama zam a yeh bu bang wuh mang rig baishe bang fam mai nban wuu bang mang Nvag avam ndang yeh kurumam bai tau maiseh hag nzang nzang bai dang wuh re ncam re, to nka kan kan lehnheu zeun bang bai ndang a koh kenau she re nsama sam a keni shewa shaa wuushe sama sama ku zam a kur rif wuh mang ku sam sam mari, mai wuh a ku bad mai lai banf bad mai lai nyek nyeh fad a kej yeu bei nyeh fad hah na sha wuu kah sang mai ku wuh mai nzam ku yeh mai banf wuu hah na yeh jana zaa dri ba ndang nyeh a ban wuh bai ko kuma asan mang ba ama ko kuma hali wuh yah yeh mang ba ko a wuh avew re ko a rig sah bah asanmang, ama bu mang ba nzam nrig yangha hah jirikaimang nangbang mpar hah shi zak beshu wani mang dau jirikaimam mpar hah na ku si dau shaa wuu wuh ah ku wuh ah nyeh, to nmag yeh da da wuh bai nshe hah bu bai wun zaa hah wuri zaa mai a hah na nbai vang avw ba wuh nvag ku jiri a yeh rig yak bbeshu hah bah bah shii ba nkah bu kai nbah bah ku ni mang Ama bang bii nzam ku re nwuh ni ku nag hakiro nam ku ma nma ku yeh buku yej shi bestin wuna bang wuna ku rig wab mai nkah rig wab ku yeh kah rig yak zu pan ba yeh ma zam sah yeh tri rang kang yeh a sansan, ama ton da a wuh a yangha re baba nkah zam nrig vang vo wuh fam mai ri nmai bang waa bang sam nzam nrig vang ku hah na wuh dam meri nwum ku bai beshu beshu a yeh yak she hah beshu asansan, baba shaa wuu wuh na nam re nyeh yangha nanam re riyeh yongha ku ro mfam ku bang dana bang jana zaa a bang shii be shu a bang nang jini a keh keni nai zang ndang bang hah, to ku kah yeh bai she nbad jana zaa nai keh nau to ku kah yeh bai she nbad zaa mai keh nau a ku bang jana zaa nai ku yeh wuu hah ke yai patrick bai fad kah bei haha re patrick bai fad keh bei hah repatrick bai ku dang ku zam wuu mai a kan rig ban wuu bai bani a bang rig yah she hah na ba wuh bang rig yak beshu kani mang nkah bai dang bang dai vau mang ba bang ma rig ma jeh vau nau gbari rig keh yau banfha bang re mang ku bai nbai dau yeh mai wuh qa bah ba sah, a kam zam a ku rig ban wuu yeh keh a ku bang haken ro nang nkah bang gbah bulari ban a she ba ku wuhh nbai dei a ku rig ban wa jana zaa wuh na namere Ku yeh yangha a she ba ku bai mbai dang wuh re bang ku wuh yangha ndang jan azaa na nam bang kang shi beshe nwuh jiri nai mang wuh kunzang, soo bang wuh jiri nai bang rig pena dau ri ndang wuh nah baba zam dri ba bana zam a bang yeh she beshubang dri bang a bang zama a bang sah ba abang zam a keh yau wah ri ba yeh ma zam tri nuag mari jana zaa wuuu nang fam ba ri a bang yeh she beshu bang ma knn dri yaw bau a she so a yeh dang nriggban bang son ga ba a wuh a bai dang keh you beshu a yeh bang jana zaa mai she dau yeh a rig ding nang bu waa wah rig yak beshu asa san she bang gbanha nau yaugha beshu sheku sam asam maru mai kah a banf sah keh a banf bad mai nai bang bad nai nbai fad yeh ba sammari keh, bau bnam ku nai namma ku naishe kan zam nai samah mba dan yeh kn yej a nan nzai ku zam nai samah mbəi dau yeh ku yeh a nan ku wuh, to a nzu nbai keh na ndang ku yeh qah beshu nba nsah nyeh nrig ban wuu seh hah wuu bang hakiro nam wuu kah bang kukure bu lari nam jirikaimang a she ba zang mang bai ku kah yeh ban wuh jana zaa bai ku rig. Ku bang jana zaa nbai she beshu beshu a ku bang jana zaa she, jana zaa yah vo yeh nwa kaya bai kenya nwauh rig bai hah nyeh nam yeh bang waa mai ma rig yah beshu she yeh ku kan drivo bnow mang, ama nma yeh nam beshu a yeh rig yak she yeh ma rig kan dri vo a nau ku jak ba hah manf nkah dang ku nyeh nyeh baba nzam wnu bah re nkah bei re mbai na kuri yeh da yeh ban waa mai rig yak beshu she bo funi kaw vo kani nzag bai ba yeh mang a nrig fak bu zeum mang ama bu mai ba nzam a keh pe nan ri, nanf vang na yeh a vaw baa yeh za a yeh rig sah hah a wuh kang na yeh asan asan awuh ku king abai mang abai bai kah rig bai she a kurumam, tan zang ku a wuh zang taf bu nang ku yeh nam re nyeh ah ku yeh to kufang rig ama gah ba ku nang jana zaa sah seh hah nkah dang ku ri nyeh to sah ku soko rig ku wuh nyaknyak kaya mai ba nsaei yah nwuh bai jirijaimang nbai wad bai a keh kani wuu nzam nrig ban keh nau she ri a she keh nau nyeh nam nmai ba nwuh nye ndang zang mang uan mam zang nzang yeh mai ku zang nzang yeh mai she nkah fag duri bakeni sosai, a re ke nau shere she kah nau she re nfag duri so sah ma ri mang kenu she re nbai dang shaa mai nyeh to beu nzam nrig yah wuruwa buni yeh na A keh ywau wah re bang dang mai bau mai yeh nwuh ke bo yeh wod keni wuruwa re nka bau dang shaa ma yeh yak nwuh kobo she nwo nzəi knakng bai wuh wod keni waa bai ri a she kenu nwuh, nfag dori so saye ba nshiri yah ba yeh mang nwuh da bu mai she ma nye ku wun wa ken ndang zang mama nzak bung keni bai zang ziu tig kai jirikaimang wahnisu kali ba bang ma, ama keh nau she re she re nbai dang dri mai yeh da nsari yah keh nau she re nbai dang dri mai yeh da nsari yah nwuh se she nye ban dri rig, ama kuru mam sah bu bau dang dari nyak nyeh wuh nsah sheri məi nwuh ka yah bu ba hse nyeh wuh war yehnang duri so sah nkah dang sah a yeh keni wamwa nzan rig ban ban.